اللغة الأجنبية اللي نتمنى نتكلمها نبي- نبي نتعلم اللغة اليابانية، لأني معجبة جدا بالثقافة اليابانية يعني، بالمانجة والأنمي بتاعها، وأصلا إني نتمنى نزور اليابان يعني يوم من الأيام، فنحس لو عندي ثقافة لق- لغة يابانية حنحب واجد الموضوع.